Kuklasõq ommaq väega hüäq eläjäq, selle et nä tegeväq kõik kuuhtüüd üte ja sama iihmärgi peräst – et saiaq umalõ perrele parõmb elo. Tuu om näide iihmärk.